<hesitation> Nkoku oreyongyera kukura nikwe <hesitation> embeera zirija zirakugumaho kubanga waaba ori omwaana buri kimwe oraba orakibona sho na nyoko nibo baraba barakushariraho, akamere ahameeza orashanga bakatiireho, wayenda ekyokujwaara orabona sho na nyoko biija begwiire nkekikapu harimu ekyokujwaara harimu obukaito kwonka wija orongyeza emyaaka, oratandika kureeba nyoko na sho ebyokukufaho byatandika kucendeera, oshange akakiito niiwe oyine kukegurira, akamere niiwe oyine kukerondera, waaba otafiireyo oshange oyine kuraarakwe ekiro kimwe bibiri bishatu, okworeyongyera orakura nikwe nemirimo eriija erakukanyaho, oshange oyine kukora eki, kinu kiri kukureeba oshange oyine kukora kiri, kandi oraba oyine kubara embeeraho kubanga otakaaguma arareeba sho na nyoko, oyine nokubara embeeraho kugira ngu niiwe oyebiiseho nkomuntu, <hesitation> nkoku oriija oreyongyera emyaaka nikwe nembeera ziriija ziraguma kugyezesa nokukora ki, buri muntu.